<hesitation> inze ndi mukhalavani. khola ikasi yosi ivetsaa niirulile. Ikasi ya khuranga ndakhakolakhu potapota khu myaka himbi sita. Ndaakhakhola ikasiiyi. ndanyola ikasi yeniyi khusaa khuli khunulanaa na vaasanji khunjila. Ndaakholakhu ikasiiyi ndaala <hesitation> shiyiinjilaa tawe, nimbenza niindola afatsali nzi kholekhu ikasi indi ya nyala khola. Na potapota iyi niishili khulekha ndanyola <hesitation> imbula ikhukhuvilaa khunjila, muse khuli manya mwenya khulwana na vosho. wakhatukha khunjirokho, wakhakinga mutecha wowo, mundu akhulolelaa imbotokha, akhulolelaa myoyo mutamanu. myoyo kukhenyekhanaa tawe. Nunyola khali shilinji hamusini, woosho shiyenyaa iwe unyole tawe. Andaalola potapota lekha ndukhe awenao. Andarula hawenaho ndatsia ndakhavakhu ikasi ya khukulitsa mavere. Nikhavakhu mavere niingulitsakhu shikombe shilala vivili vivaka. Niinyola ikasi ya mavere shiili imbi sana khandi likali tawe. ikasi yeeniyi ndaakhasukumakhu karipu myaka sita ndaanyola niindahi. <hesitation> wiivelaa imbi, nuwakhatukha avundu unyole mbele kavula, unyola vatecha mwenyaa khukosana navo. Sasa awenaho vavola iwe shiuvere mundu wa khola ikasi navo tawe. Lakini mbele ni malahi. Na mbele shi kenyaa uve na mbele keenyene tawe, ndaala mavere, lekha ndiinjile mmbwashara vindi kitoko viti vya kholaa. vya khukulitsa mavereaka. Ndakhava khasukali tsikili tsivili tsivaka, ndaarangila khwenokho. Ndanyola sasa ikasi yanje itsaatsa vulahi. Niindukha avundu niimbola sasa niiva isukari ikholaa vulahi na mbele, lekha fungule shindu manya khatukha khati. A ndaakhafungula khatuka ndaakhakholakholakhu. Ichi ni mweli manya chiviri chivaka. Niindi henaya ndekhaa mushere akholatsa ikasi yeniyi, a niinze mbukula ing'ombe mbola lekha mbile mmuliru, ing'ombeyo nzia ndaitsakhu khutukha mutsisa aanjelelitsa. Ndaakharula mushyayo nyola khandi ing'ombe sasa yaakhava shindu shya maana. Shichira wiivelaa ya maana <hesitation> ndulayo shelamu shikombe shilala, nimbele ninyoli kanje ni kawere, a khurumikhila amukolova. Anyola ing'ombe <hesitation> shinyala khuva nende vukhonyi na mundu. Na ing'ombe khulwa wamanya ing'ombe yiivulaa mundu, mundu <hesitation> shiyivulaa lisimba ta, noho lisimba shi liivulaa mundu ta, ing'ombe nee yivulaa mundu. Andanyola ing'ombe ni shindu shya maana shikhonyaa vandu. Khuu ikasi ya hasola niindai ikhonyanga nuumanyi khuchikhola, na nuukhamanyi tawe vas ulasalila. <hesitation> ikasi ya potapota khulwandakhachikholakhu niindai ngalukhaa khwenokho shikila nee ya ndangi nayo. <hesitation> potapota iyi, vulahi vya yo, unyala khunyola mutecha Utsaa havundu himbi unyole akhuhele mang'ondo, mang'ondo kenako akhuvora rumikhila kosa ukhaamba ichenji tawe, ulola ni shindu shilahi. Lakini sasa niwaakhatukha awundi sasa mutecha huyu, yaakhakhwivirira, unyolanga mutecha huyu, afyana khuli manya akhumanyakhu vitendo vikhenyekhananga yani shiali na vuyanzi niiwe tawe. Shichira aloli awundi ipikipiki yoyo yaakhasakhula na yeenyaa ya yiikhala naali na mastaree malahi. A ulola toto ipikipiki niindai lakini munduuyu khani nate <hesitation> ah. Waakhatukha avundu ipikipikieyo nishere mmuliru. khuulange mufundi atukhe khuupikipikiokho kapitanga urumikhile tsisendi tsinyishi, na awundi akhuhele tsishilinji manya mia, na mia mufundi yenyaa aliimu tsiosi, kanyolekhana khali ulikhu na shuurikalamu nashio ta. Uunyola mufundi sasa naye alile sana tsisendi tsia uvele urumikhile wiinjire natsio munzu uunyola ni vutinyu. Alafu unyola wakhatuka khuunjiraukhu musteji, munulanaa na voosho vatecha musa khuli mwenya mulwane na ndio ni vulahi ta. Khutse ni khukitsa vandu va khwamenya halala va khukholaa ikasi halala, kenya khufwane khuli manya vandu va khunulana tawe. <hesitation> ipikipiki <noise> matukhu kiimbula unyolanga imbula yaakharanga khuva, tsisendi tsivula, nomba tsisendi tsiliho. Na muumbula sasa khuli luurula mutecha yaakha khulanga awundi uvula inguvu yiimbula, uvula makambuti, uvula shina shindu shya kenyekhaa wiishingile khumbiri, ukarulayo khandi unyole waakharanga khulwala Haya utukhe havundu ilaisensi ivula, haya urange khusumbulana na vasikari va trafiki vakhuvolanga lera shindu fulani uvula iriflekta shina, avakhuvora khandi injila mukari. A kanyola ipikipiki ulumba sinji mia khwiitukhu, na venyerakhu tsielefu manya sita ni wakhakimilwa waakhatsia mukari, a kanyolekhana ndio ni vutinyu. Ndahenza ipikipiki <hesitation> ah ipikipiki shi yiinjilaa tawe. Nuukalukha vupande vundi ipikipiki niindai na khandi niimbi. Ni waakhakwa naipikipiki unyole yakhutong'ola na uvula shindu nuuvula shindu shya wiisherekhela ta. Sasa ni wakhakhola ndio kanyolekha ipikipiki hiyi itong'okhane iwe nwene usalile, kenyaa utsi muusivitari ipikipiki itsi khumufundi. Sasa niulombele shi niwiisherekhele shi, <hesitation> isa indala uvukule ipikipiki hiyi khuli isikuoti. Mundu mwene ipikipiki yenyaa mang'ondo keke. Niive mwene uvula sha wiisherekhela ta. Haya ipikipikiiyi yoonekhe, lomba ipikipiki, nuumanye ni khulomba ipikipiki, nuumanye ni kurunga mufundi. niumanye ni khukula shina, a kanyolekhana henaho ni vutinyu, niikhali potapota. henaho khulwa sai khali vatecha <hesitation> mweri wa kumi na mbili uku si ikasi ivula. Muhonge khuunjira lukushi lukhutumilakhu. isavuni khali ya khutsya kufuya inguvuiyi ivula. A kanyolekhana sasa iwe usalilaatsa khuunjiruukhu uvula shiukholaa ta. Sasa <hesitation> vindu vila khandi khuhenze. Hanyumaaha khuvelee vulahi lwa tsipikipiki tsivelee kitoko. wiinjilekhu khali na mia mbili munzu. Lwenulu tsipikipiki tsyava khuli vuchafu, nuhenzaiyi ipikipiki sasa sai tsipikipiki tsyaitsula na ikasi yacheha. A lwenulu shindu shirumikhaa mbunyikhi ni isimu. Mundu alanga mutecha wewe khwuamuchinge. Niiwe nuuvula mutache sasa ulahangilasta muusteji a kanyolekhane ndi litukhu liwele nuukhachingikhu mundu tawe. Ikasi ya khaviri ndayanza khulakaila khu vupande vya tsing'ombe tsia ndaitsaa tsianje mwene. Ing'ombe ifaita ya yo ya khuranga. niyaakhivula ileri ifaita nuuvele na ing'ombe indala tsitukhi tsivili. Haya. shindu shya khaviri ifaita mbele kalimu, ifaita indi ularumikhilakhu masingoaka khuhomela munzu. khulomba inzu ive isafi. inzu ive inihu. Alafu niwakhalomba ndio inzu niyaakhakasa vandu khali niviinjira munzu muomo wihulilaa khuli uli uliniinzu khali niva ni khati <hesitation> ing'ombe wiivera imbi kapisa ni niyakhakwala, unyola tsisendi tsiivetsaa yakhkhulombeleetso tsiosi kenyaa uchisherelekhele. Waakhasherekhela ing'ombe iyi. sasa khuikhalukhe ive ing'ombe kawaita khuli manya tsindi. <hesitation> ing'ombe ni wenyi khumanya yiikure noho yenyaa matsi, ing'ombeiyi lurulitse mushyayo, nuurulitsa mwipoma asupuhi itsanga wa kenyaa ive niilitsaa khase. Ni yakhatukha iweneyo irange khwaya vunyasi. Lwitukhaamutsisa Iirange khwana, imanyanga yenyaa matsi. Uuchihire muchera iing'wi matsi noho nuukhenyi khuchihira muchera uvukule matsi kiichumbi uve urele khummbasu ukavakale urele khachumbi khokho khakholamu luvalavali ihale vulahi vyene, ii ing'ombe ing'wi matsi. iikalukhe khuranga khu nishili khuranga khwaya. ihulukhe khu tsitaka kumi na tano hashindu wa shinini shili. Niyakharula henaho iirange khwaya, niitsya khutukha wanga saa kumi na mocha saa kumi, uchelelitse ing'ombe khurula mmuliru wuuvetsaa nuuhili, ikalukhe hango, itsi khusherwa. Niyaakhashelwa. niwaakhatukha hango wenyaa khushera. uvikhe ing'ombe wa kenyekhanaa munata kwa yo. yiikhale itulie kitoko. uulere shimoli wookitse tsimbere uurange khuchishela. Urumikhile maveleako, maveleako kalombaa vandu vava na tsingulu khuvira mundu ang'wetsaa itulinji. Mundu ang'wetsaa ichai ya mbele nuumuhenza nende wiitulunji <hesitation> alikhu niiafya kitoko khuvira wundiuyu, ulanyola wiitulunjiuyu shiali na tsingulu sana tawe, lakini wa mbele ni mundu ali strong yani mundu mulitoho. Mundu mwenuyu khaki nuumuhenza unyolaa tsimaso tsilikhu tsinditoho kapisa khurulana khuung'ombe na mbele ka yo. Na ing'ombeiyi nuuchihenza vulahi vyenye, ing'ombe indahi yenyaa ushelekhe Usherekhe ing'ombe ive ikhomeru, nuuchihenza khali nuurulitsamu mavereaka unyole ung'wetsa mbele kiing'ombe ili isafi. Apana ung'wi muung'ombe yang'aha ifuana mukongo kwiisutsi vivakaya khumukongoukhu tawe, yenyeyo khali nuusheramu urutsamu mbele ta, niikhali shera mavere muung'ombe ilolekhanga ni ing'ombe. Ya vandu vahenzamu khali vavole ing'ombe ya wane yeneyo khunyala khung'wamu mavere, yeneyo khali nuushelamu mbele kene ni malahi malitoho, nuutekhela ichai wiihuraa khuli utekhi ichai. Mbele shikombe unyala khutekhela vandu manya sita munane khutsia imbeli. Vandu venavo vang'wakhu ichai yoyo vahuraa vang'were ichai ili indahi. <hesitation> ikasi, nuukhakholi ikasi khali ipaipo ivola mundu naakhakholi ikasi kenyaa ali tawe. Inze njelitsaa khuvola vandu khukhole ikasi na myoyo mulala. ukhava khuli mundu wenya khusinjila khumuhanda khuli manya wenyaa usavesave tawe. Khola ikasi nuumanya mukamba ulalya. Lakini waavola wenyaa ukhole ikasi nuuhenza woosho nohoo wiikhale hamusala ulinde shya woosho aleri muli naye, henaho ulasalila. Khola ikasi na myoyo mulala, ikasi ilakhulikhitsa, ikasi ilakhuha shuulia, na niwaakhakhola ikasi ulamanya uli mundu wa ikasi. khali vandu valakhulanga vakhuvole hamba ukholekhu shiparua. Niikhali niiva shiukholaa ikasi tawe niunyanye ori, niva ulava mundu wa khusinjila khumihanda Nuunula vandu nuuvorola vandu mang'ori, nuuvahaichaka nuuvarulitsakhu sendi tsya vavetsa vanyoli khuukasi ya vavetsaa vaakhakhola. Khuu ikasi, ikasi ni shindu shilala shilai, shya nyasaye yavola khali mupaipo nuukhakholi ikasi shi kenyaa uli tawe. Na mundu khuli mwenoyo kenyaa khali khumunyoli khumwire khuli inze mmaoni kanje ndolaa. <hesitation> ikasi. khukole ikasi khulondokhana khu ikasi yuuvetsaa nuuloli. Na ukhachakula ikasi tawe. Nuuchakule ikasi shi suviranga ulava mundu wa khuhinzira ta ulasalila. Ikasi yosi ni ikasi. Ikasi pora wuunyolela <hesitation> shindu shya khuviritsa litukhu, ndola khuli unyala khuva mundu wa maana. <hesitation> nuunyoli ikasi ive yoyo ilena khola ikasi, ive ya khuyenza muuchoiyi niikasi. Pora shikali unyole shuunyolakhu shuura mushisikolo utsi urumikhile ingo wowo.